Oih, andkõq tõtõstõ andis, et ma ildas jäi, aga <laughs> ti vist ei usuq, ku ma kõnõlõ, miä mul juhtu. <hesitation> Lätsi täämbä hummogu prükü vällä viimä, <hesitation> visksi prügü vällä ja sis tulli tagasi tarrõ, ja ku ma naksi tüüle sõitma, sis ma näi, et mu autovõtmit lihtsält ei olõq. Otsõ kodo mitu kõrda läbi ja sis lõpus <hesitation> mõtli, et äkki sattõ prügükasti väläh, ja oll'gi sadanuq suurdõ prügükasti.